इजराइल एक देश है जै मा यहूदी रहा करात है। इजराइल मैया एक अनोखी परंपरा है। जो एक ही उनके सरकार द्वारा स्थापित के जात है। जैमा हर एक घर ते एक ना एक आदमी सैन्य में जाना अनिवार्य होता है। या परंपरायें इजराइल में कई वर्षों से चली आ रही है। जय का ये इजराइल सम्मान करात है।